Akyɛdze binom wͻ hͻ a, wo nsa ka a itum dze si hͻ yɛ nkae dum. ͻkyena bi sɛ edan w'ekyir na ehwɛ akyɛdze no a, otum boa ma ekaekae ndzɛmba beberee a wͻabasin kͻ. Ne dɛm ntsi miridzi m'awoda a, sika na akyɛdze dze, mebɛpɛ dɛ mebenya akyɛdze ahorow ͻbͻboa ma meetum medze nsɛm beberee esie ama m'enyi bͻ akyɛdze no do pɛ, nna m'akaakaa nsɛm ahorow a osisii wͻ m'abrabͻ no mu no bi.